Gdage gimbe, unwaaji wédi ma, utúm wili ma a béñuwaar ma, ugób fŧafñiu uga <hesitation> yinga gjif ma ngi bwili ma. Unŧagi bwili ma uga yinga gjif ma. wi ma wi gdag ma.